إذا كنت تشعر بالتوتر، جرب هالنصائح تنفس عميق قبل ما تتكلم خذ نفسك عميق إهدا شوي <hesitation> حضر أفكارك اللي تبغي تتكلم عنها قبل اللقاء، <hesitation> بشيء بسيط، <hesitation> مارس التحدث مع أصدقائك عشان تعتاد على الموقف.